Pues kaney shakual ngu majleck nguy am tiel mi yac anop kiambaj apien ke showa kin showa ajlieck kij hielo showa ngodoma shij piw pura sansojllew pur gueñew moda akeliw trabaja akiliw ajlichi hielo kej naw kawush ajganey kajkaw la- la sho lagomata cambiar ps tiempo por es ñiwew showa trabaja ajlekiw shogo ndomaj shej piw showa kin yow at mi ja hielo ajleck yow por apatsar tsuw pamasej piw tokey aj moda ajleck clima andie ninguey timiyec gringo kej pues ninguey sajlikien yow majleck nüt nakin, majleck nüt ngüey najñe pues anmijan kuej ñej shikon cojñiguey sajlikien satsan ñiew saj toan tumajleck nüt ngumajleck yow suj trabajo show ambillew meawan guey sangochiend.